Opako oyeavƚavƚ kua tembiu pasta jei supeva oime ipuere oyapo reta jaeko opata jaereta oñono kavi ipuere ndipo oyapo espiral, koncha, mariposa jokua iru mbae mbae reta iru verdura ndie pasta fresca jokua nungaretako jaema se mbaetƚ aikua kavi mbaete kua tembiu regua